Mbô ahazahoako antoko fô hoe ampy tsara proteina amina vatan'agnahy e na de homagna sakafo tsisy hena ary k- za e <hesitation> ampitomboiko zegny <hesitation> fihignanako zarikô regny de <hesitation> karazagna voanjovoanjo jiaby regny, ôhatra hoe pistasy, soja, de ankotranzay koa ôhatra hoe ampitomboako <hesitation> fihignanako atody de <hesitation> fihignanako vary sy fromazy ary i yaourta jiaby regny.